Izy i bôka ohatry zany de misy fotoagna za kôfa ririgniny igny maigny hoditra igny, kôfa maigny bôka hoditro de mila <hesitation> creme hyndratante ohatra, eau hydratante, mampiasa creme na karazana eau hydratante regny zany mahatonga azy mandomando, matonga lendegny tsy de megny be.